Okaba risua na ofu oyebam binghe. Okabarisua na ofu bikpo. Oki yen bikpo mbi biki bin ka ofu okabarisua bikpo. Ekibin ehbin ekima edik echugha na atem ka erica efare ekuna ehjak. Ekpo anji ejenna na wut ka erica. Ebhasi ka eya efe, ekak nfo erica guhe guhe, ekak okpor ehtam bibopechi ebhri ekune ejek ekwabasi ekura ebachuk eya efe ejere. Emmeghe se ofu anibi na ofu oyehbabinghe ka ofu mbi ehye ofu ambi afo chuk cheng ofu na ofu oyeba-mbinghe